हाँ पफरफिश या ब्लोफिश ऐसी मछलिया जो खड़ाई जो फुलाय सकती है। यह विशेषता उन्हई के सुरक्षा के लय विकसित होत है। जब पफरफिश खुद को खतरे में महसूस करत है तो जो है। अपने शरीर पानी अभा भरके तेजी से गुब्बारन की तरह फुल जाती है। ऐसो कारण पे बे समान आकार से कई गुना ज्यादा बड़ी दिखन लगती है। उनको शिकार करबो मुश्किल पड़ जात है। इसके अलावा पफर फिश के शरीर में तेज नुकीले काटे होत है। जो फुलान पे उन्हे अधिक खतरनाक दिखान लगती है। यह शिकारियन को दरान और दूर भगाने में मदद करत है। कुछ पफर फिश प्रजातियन में केड्राडो टॉक्सिन नामक जहरीलो पदार्थ पाओ जात है। जो उनके अंगन में पाओ जात है। यह <hesitation> जहर इतनो घातक होत है कै शिकारियन के पास जान से भी दरत है। पफरफिश की यह रणनीति उनके आत्मरक्षा तंत्र का हिस्सा होत है। उन्हे समुद्री परिस्थिति में जीवित रहन के लिए मदद करत है। हालांकि इस प्रक्रिया में उन्हे ऊर्जा की खपत होत है। इसमें बे केवल आपात स्थिति में ही यो काम करती है।